अमित गोस्, अम् गोस्, नेमु गोस्, कोथल् गोस्, अम्लोखि गोस्, हिलिख गोस्, लेसु गोस्, अमोर गोस्, तेतेलि गोस्, जोल्फै गोस्, बोद् गोस्, कमोल गोस्, अपेल् गोस्, कोल् गोस्, ब गोस्, ओतेन्ग गोस्, कोदोइ गोस्, जमुख् गोस्, अन्गुर् गोस्, हिमोलु गोस्, हल् गोस्, अहोद् गोस्, बेल् गोस्, नहोर् गोस्, नैकल् गोस्, तमुल् गोस्, ससि गोस्।